الرياضيات اللي بتتطلب قوة بدنية عالية زي رفع الأثقال، كرة القدم الأمريكية، الملاكمة، رفع الاثقال الأولمبية، بينما الرياضيات اللي بتتطلب قوة بدنية أقل مثل اليوجا، المشي، الجري، البولينج، ال <hesitation> السباحة، كرة التنس والطاولة.